Yʉji tʉn este ca peca tiempu ʉn hizʉ pʉynucʉ ca suyu ca nas hʉy tzʉmsupa ca nas hʉy tzʉmsupa ca suyu hʉy hʉy mʉcsucpa ca nas hʉy hʉy jawe hʉyshucpa ca jawe hʉy pasucpa ca finu finu nas cap mero mero teji para que ca tukpa ca suyu ʉ ca equeŋ ca suyu hʉy mʉcsucpa ʉn hiz mʉcʉ nete tzanjʉtuyshucpa ca ʉgmaŋshucpa bʉra hʉy wʉyshucpa hʉy hʉy tzanjʉtuyshucpa hʉy formachʉcsucpa ca une suyu ʉn hiz mʉcʉ ca une suyu ca wʉti suyu ca wʉti suyu hʉy nʉmjayshucpa tinaja nʉ tʉŋhʉycuy ca nʉʉ hʉy este hʉy tʉŋhʉyshucpa cay cʉtsucpa ca ca nʉʉ y ca nʉʉ cuando ya tejiam tʉŋhʉyiam teji te dos tres dias ca tʉʉ wayay caji casi wat este wat sugʉ wat tʉpʉga tantu ca nʉʉ tantu ni ca wayay nʉʉ ca suyujʉ ca wʉti tina hʉy tʉŋhʉyshucpapʉ tantu ni ca une suyujʉ ca yumʉjpapʉ te jucutʉjʉ yumʉjpapʉ wa jʉcsʉg yum ʉctʉgʉ y wa jʉcsʉg wayay ʉctʉgʉ ca ora shi ca yumi nʉʉ hasta que nama ajpa este e wayay ʉcʉtacʉnʉmpa ca nʉʉ tʉpʉg wayay ajpa ca yumipʉ Ca une suyumʉ este hʉy yumsucpa y teji tumʉ tzʉqui nete pe cap wʉti suyu capʉmʉy hʉy cʉtsucpam cay yumi nʉʉ ca'sa ca peca tiempu ʉn hizʉ este ca ca nʉʉ tʉŋhʉycuy tʉgay y te equen te equen nete hʉy mʉksucpa ney ca ney pi nas y jawe hʉy pʉjayshucpa y hʉy hʉy tzʉcsucpa tumʉ tzʉqui tumʉ tzʉqui este redondo para que capʉ equenmʉ valechʉcpa ca ca anne hʉy mʉksucpa niŋqui capʉmʉ wʉjʉ jaspa te te une mʉk anne este capʉmʉ hʉy mʉksucpa porque yec te <hesitation> lata equenmʉ nʉmsucpa te yʉmaytʉg que otro otro modo jaspaam majde majde sabroso majde wʉjʉ puchi jaspa te equenmʉ que te une mʉk anne y ʉn hizʉ nete ca cafey setcuy cafey setcuy nʉmjaysucpa hʉy tzʉcsucpa nete ney este nas hʉy mʉksucpa hʉy nitzʉgʉyshucpa ca ca cafey seycuy ushiŋ hʉy yucpʉysucpa hʉy chisucpa hʉy ladu hʉy ʉcupachʉcsucpa como cafey setcuy cafey setcuy cafey nʉcpʉgʉyshucpa hʉy setsucpa ca cafey hʉy pʉtsucpa y teji pues teji ca suyu ʉn jʉjʉtʉŋam cap hʉy ʉcupachʉcsucpa pa nʉʉ yumcuy pa cafey yumcuy y pʉj ushiŋ niqui wat este jʉgsʉk yumʉ todo wat como yeg este Te te lata ʉ ʉn cʉnʉsechʉcpa te aluminiu te perol este ya tep minʉpampʉ yʉqui cuycuyjʉ ya tep hʉy juyshucpaam ya tep tʉn cʉnʉsechʉcpaam te wa tʉn cʉnʉsechʉcaam como suyu mas tʉn cʉnʉsechʉcpa como perol como charola como sarten te sarten yei te unepʉ pues este valechʉcpa <hesitation> tumʉ pʉʉk ʉm setatʉpa mechaaŋ pʉʉk ʉm setatʉpa y te wʉti sarten pues te wʉti sarten ya majde hʉy nʉcsajpaam este cosa ca algu algu cʉshi pues quem setatʉpapʉ te wʉti sarten teji nete teji de clase tzʉqui yei te te wʉti vasʉn tʉgay te ya peya este tzʉquipampʉ ca peca tiempu hʉy tzʉcsucpa este cap nas osea ney yʉji mʉcʉjpapʉ ca'sa tʉn hizʉ pʉy nugui ca'sa este te apupʉntʉgay majde este hʉy hʉy hizucʉ y ya yei pues yeg te jalʉŋ tʉg casi way hizam casap este casap tzʉqui ca suyu ca equen ca ca cafey pʉtcuy cafey setcuy y este pʉj ca pitz ca yeg este tʉn cʉnʉsechʉcpapʉ tʉwan ya pe ya tep este tʉquipampʉ ya tep yʉquijʉg minʉpampʉ te Te aluminiu te charola te wʉti perolte wʉti sarten te une sarten y pues teji nete te nʉʉ tʉŋhʉycuy pʉñʉji te wayay nʉʉ te nʉʉ este tʉn cʉnʉsechʉcpa como jarra tumʉ tzʉqui que pues caji cuando ʉm ʉm cafey poʉʉtʉpa <hesitation> min aŋcʉtʉŋhʉypa cap min pʉkpa ca tey tzʉqui paquem nucʉ y pe cap tʉn cʉnʉsechʉcpa como jarra pero ya tep yʉpʉ tiempuam para ya este capʉ tiempu cap este pues otro modo itʉ cambiachʉcʉ ye tiempu y tep pi te ten este te min nʉmjaymuspapʉ